Li dinosauri eranu ‘n gruppu di rettili ca vissiru nta lu Mesozoicu, circa ducentucinquanta miliuna d’anni fa. C’eranu dù gruppi di dinosauri: saurischi e ornitischi. Li dinosauri avevanu caratteristichi unichi. Secunnu taluni studiusi n’hannu esistutu centusissantamila speci.